settur ríkissaksóknari og verjendur vænta sýknu í Guðmundar og Geirfinnsmáli málflutningi í endurupptöku málsins lauk í Hæstarétti í dag búist er við því að fellibylur skelli á Filippseyjum á næstu klukkustundum þá hefur fellibylurinn Flórens valdið miklu tjóni í Bandaríkjunum veiðigjöld munu sveiflast eftir afkomu útgerðarinnar sagði sjávarútvegsráðherra á Alþingi í dag og boðar frumvarp um þau um mánaðamót þingflokksformaður Pírata undrast að ráðherra geti ekki sagt hver veiðigjöld

segist hafa tryggt sér sex komma fjóra milljarða króna í skuldabréfaútboði félagsins sem lýkur á þriðjudag tilraunir sem gerðar eru með líkani af mannsheila í geðklofaástandi í

hér á landi hafa skilað góðum árangri þær leysa af hólmi prófanir á mönnum og dýrum settur ríkissaksóknari og verjendur í Guðmundar og vænta sýknu í Hæstarétti dómur verður kveðinn upp innan fjögurra vikna já þetta er merkur dagur í íslenskri réttarsögu að sjálfsögðu þetta er þekktasta sakamál á Íslandi á tuttugustu öld náttúrulega fágætt að sakamál séu tekin upp upp þrjátíu árum eftir að endanlegur dómur eða

átti að vera endanlegur

féll í málinu tveir verjendur til viðbótar hinna þriggja í gær luku málflutningi í dag Guðjón Ólafur Jónsson verjandi Alberts

sem sakfelldur var fyrir að reyna aðfmá sönnunargögn í

og jafnvel dáleiddur til að hjálpa honum að muna það eitt væru skýrt dæmi um hvernig brotið hefði verið á þeim sem dæmd voru í þessu máli Jón Magnússon verjandi Tryggva Rúnars Leifssonar sem hlaut þrettán ára fangelsisdóm fyrir aðild að morðinu á Guðmundi Einarssyni sagði að játningar hefðu orðið til með

óforsvaranlegum aðferðum lögreglu Tryggva var haldið lengst allra í einangrun nær tvö ár sem Jón segir ómannúðlega meðferð Tryggvi var reiðubúinn til þess mjög fljótlega að gera hreint fyrir sínum

dyrum ítrekað reyndi hann að muna það sem á hann var borið en hann bara gat ekki munað það hann gerir sitt ítrasta til að draga játningar sínar til baka en honum er ekki leyft að gera það hann er ekki tekinn fyrir dóm

skýrsla það eru brotin á honum mannréttindi Tryggvi lést árið tvö þúsund og níu verjandi hans lýsti því í dag hvernig Tryggvi hafði alið með sér þá von í brjósti allt fram á

að hann yrði einn dag sýknaður ekkja hans fylgdist með málflutningi í réttarsal ásamt dóttur og

var erfitt að hlusta á ræðuna hans Jóns sem var mjög hjartnæm maður fór aðeins aftur í tímann þegar manni leið sem allra allra verst

er ofsalega gott að þetta er búið sá hluti dómsins sem ekki fékkst endurupptekinn sneri að sakfellingu Erlu Bolladóttur og fleiri fyrir að hafa borið rangar sakir á fjóra menn hún segir sýknudóm geta haft mikil áhrif á sitt mál sérstaklega í ljósi þess að við sakfellingu á sínum tíma þá

byggt að verulegu leyti á framburði mínum og ef kemur til sýknu núna þá er

lýsa því yfir að það sé ekkert að marka framburði mína frekar en annarra og það er ákveðin hreinsun út af fyrir sig en ég vona það að í þessu máli núna þá verði opnað og viðurkennd mistökin og sannleikanum hleypt inn í málinu og verði

það gert sem ég í raun efast ekkert um þá leiðir það til

Hæstaréttar í þessu máli svo virðist sem flugfélaginu

hafi tekist að ná að minnsta kosti því lágmarki sem stefnt var að í skuldabréfaútboði félagsins í tilkynningu frá

síðdegis kemur fram að skuldabréfaútgáfan verði að lágmarki fimmtíu milljónir evra jafnvirði sex komma fjóra milljarða króna fram kom í síðasta mánuði

því að ná sex til tólf milljörðum með skuldabréfaútboðinu því lýkur á þriðjudaginn klukkan tvö fellibylurinn Flórens hefur náð landi í Bandaríkjunum og valdið gríðarlegu tjóni íbúar á Filippseyjum búa sig undir að öflugur fellibylur skelli þar á grannt er fylgst með Flórens og þótt hann hafi misst töluvert af styrk sínum áður en hann náði landi segir það ekki

alla söguna á hálfa milljón heimila og fyrirtækja eru án rafmagns flæðir um götur og heilu byggingarnar hafa hrunið

í Norður Karólínu og mældist þá einn að styrkleika talið er að eftir um sólahring við strendur Norður og Suður Karólínu fari hann inn í landið í átt að Kentucky og fari svo í sveig í átt að New York og Massachusetts þá var þúsundum gert að yfirgefa heimili sín á Filippseyjum í dag

þar búa hjálparsamtök og íbúar sig undir það

þar á allra næstu klukkustundum í norðurhluta landsins yfir fjórar milljónir búa þar sem mesta hættan vofir yfir

hann haldi svo áfram í vesturátt og nái landi í austurhluta Kína nálægt Hong Kong á sunnudag hann haldi svo áfram í vestur yfir Víetnam allt fram á miðvikudag en þá muni hafa dregið töluvert úr styrk hans Elín tveir af þeim báðum hver er munurinn á þeim Flórens

tveggja stigs fellibylur þegar

stigs

fleiri fellibyljir í kjölfarið það er

munu leifar af þeim fellibyljum ná hingað

leifar af þeim fellibyljum sjávarútvegsráðherra segir að veiðigjöld muni sveiflast eftir afkomu útgerðarinnar og boðar frumvarp um gjöldin um mánaðamót þingflokksformaður Píratar undrast að ráðherra geti ekki sagt hvort veiðigjöld verði hækkuð lækkuð eða standi í stað fyrstu umræðu um fjárlagafrumvarp næsta árs var framhaldið snemma í morgun þar sem ráðherrar ríkisstjórnarinnar hafa setið fyrir svörum þingmanna

forsætisráðherra var fyrstur í röðinni hún sagði stöðu efnahagsmála sterka og fór yfir verkefnin fram undan við uppbyggingu samfélagslegra innviða þar sem í forgangi væru geðheilbrigðismál og að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga þingmenn lýstu skoðun sinni á einstaka þáttum frumvarpsins formaður Samfylkingarinnar sagði ríkisstjórnina ekkert gera til að minnka eignaójöfnuð á sama tíma og launafólki sé sagt að stilla launakröfum í hóf varaformaður Viðreisnar sagði frumvarpið vera frumvarp eyðslustjórnar sem sýndi enga ráðdeild og geðheilbrigðismálin voru mörgum hugleikin forsætisráðherra sagði frumvarpið einmitt bera ráðdeild og árangri vitni og í sama streng tóku aðrir ráðherrar sjávarútvegsráðherra var spurður um laxeldi hafrannsóknir og síðast en ekki síst veiðigjöld sem þingflokksformaður Pírata spurði hvort til stæði að lækka og fannst svörin

óljós mér þykir svolítið skrýtið að fá ekki svör við því og að ráðherra lýsi sig bara ekki viljugan til þess að svara hvort til standi að hækka lækka eða halda í stað veiðigjöldum er það þá rétt skilið hjá mér hér að ráðherra viti einfaldlega ekki hvað eigi að gerast núna um og í kringum mánaðamótin þegar kemur að hækkun eða lækkun veiðigjalda það hlýtur að hafa einhver áhrif á fjárlögin sem við

hækka lækka eða standa í stað mun sveiflast með afkomu útgerðarinnar og þannig háttar til og við sjáum það bara í öllum tölum yfir heildarafkomu útgerðarinnar að því miður að þá gengur verr hjá henni heldur en gerði til dæmis fyrir þrem fjórum árum umræðan stendur enn á Alþingi og stendur sennilega fram eftir kvöldi stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur

viti nú alla málavöxtu um brottrekstur framkvæmdastjóra Orku náttúrunnar stjórn Orku náttúrunnar hafi brugðist hratt við stjórn Orku náttúrunnar dótturfyrirtækis Orkuveitu Reykjavíkur sagði Bjarna Má Júlíussyni framkvæmdastjóra fyrirtækisins upp störfum í fyrradag vegna tölvupósts til kvenkyns starfsmanna sem ekki þótti sæmandi stjórnarformaður Orku náttúrunnar er Bjarni Bjarnason forstjóri Orkuveitu

Reykjavíkur stjórn Orkuveitunnar hélt fund í dag með Bjarna um ákvörðun stjórnar Orku náttúrunnar það var boðað til fundar til að upplýsa stjórn móðurfélagsins um þá atburði sem átt höfðu sér stað til þess að allir væru upplýstir um málið skýrðust mál vel á þessum fundi fundurinn var góður hann var upplýsandi og við í raun og veru fengum að heyra um alla málavöxtu er stjórnin sátt við hvernig stjórn dótturfélagsins tók á málinu náttúrulega stjórn móðurfélagsins íhlutast ekki í ákvarðanir dótturfélags en við teljum að stjórn dótturfélagsins hafi brugðist hratt við málinu Brynhildur segir stjórnina áfram fylgjast með gangi mála engar ákvarðanir hafi verið teknar um skilaboð eða tilmæli til stjórnar Orku náttúrunnar um verk eða vinnulag sem fyrr segir sendi framkvæmdastjórinn fyrrverndi umræddan tölvupóst Einar Bárðarson almannatengill setti inn færslu á Facebook á miðvikudagskvöld þar sem hann vakti athygli á tölvupóstinum hann sagði að kona sem ítrekað hafi gert athugasemdir við þessa framkomu framkvæmdastjórans við starfsmannastjóra Orkuveitunnar hafi verið rekin stjórnarformaðurinn vill ekki greina frá því hvort um ítrekaða framkomu af þessu tagi hafi verið að ræða ég get því miður ekki upplýst um efni fundarins ekki á neinn hátt um það sem um var rætt

játaði sig sekan um samsæri í dag þetta þýðir að Manafort sleppur við frekari réttarhöld en í síðasta mánuði var hann sakfelldur fyrir fjársvik fjölmiðlar vestanhafs segja að saksóknari hafi tjáð dómara að samið hafi verið í málinu þar sem Manafort hafi samþykkt að vinna með rannsakendum málsins hann var kosningastjóri

Trumps um fimm mánaða skeið árið tvö þúsund og sextán en hætti þegar ásakanir um lögbrot komu upp færri komast nú að en vilja í iðnnám í Tækniskólanum þar stunda nú samtals tvö þúsund og sex hundruð manns nám hafna þurfti mörgum umsóknum í rafvirkjun og pípulagnir í raun margir skólar sameinaðir í einn námið er geysilega fjölbreytt sjö skólastjórar og dag kvöld

inn umsóknir við vorum að sjá til dæmis í rafvirkjun það voru hvað hundrað tuttugu og umsóknir í fyrra í dagskólann og nú voru þær tæplega tvö hundruð við sáum sextíu prósent aukningu í í aðsókn í og fleiri greinar mætti telja

koma úr grunnskóla ganga fyrir í námið og það kemur niður á þeim eldri reynt er að koma til móts við sem flesta Hildur segir að undanfarin ár verið rætt um mikilvægi iðnnáms og ég er bara að vona að það sé að skila sér við sáum mikla aukningu úr grunnskólanum það var um þriðjungs aukning í þeim sem fóru í verk og starfsnám á Íslandi beint úr grunnskóla í ár það er líka aukning á efri stigunum

held ég vonandi að skila sér skólinn er þéttsetinn því mikil fjölgun var líka í fyrra hægt væri að taka á móti fleirum en þá þyrfti að huga að meira fjármagni húsnæði og kennurum nú þarf allt kerfið bara að gera sitt til að geta mætt þessari jákvæðu þróun norski

Hydro er hættur við að kaupa álverið í Straumsvík norsk gerði um þrjátíu og fimm milljarða króna skuldbindandi tilboð í hlut Rio Tinto í Ísal sem rekur álverið tilboðið náði einnig til eignarhluta í hollensku

segir að meðferð málsins hjá evrópskum samkeppnisyfirvöldum hafi tekið lengri tíma en við var búist eftir að hafa metið stöðuna hafi félagið farið fram á að hætt yrði við viðskiptin báðir aðilar hafi gengið að á Flateyri fer nú fram í þriðja sinn í ár verða sýndar um þrjátíu íslenskar gamanmyndir á hátíðinni sem fer að mestu fram í gömlum Halla Ólafsdóttir er á Flateyri Halla hvernig tekur gamall bræðslutankur sig út sem kvikmyndahús bara vel svolítið

vera gamanmyndir til að vera fyndnar er fólk duglegt að senda inn er fólk duglegt að senda inn mér finnst þetta vera sagan mín

lögðuð þið upp með að þetta væri gamanmynd nú er hún hér á eru með líkani af mannsheila í geðklofaástandi og keyrðar hafa skilað góðum árangri þær leysa af hólmi prófanir á mönnum og dýrum eitt af þeim verkefnum sem unnið hefur verið í gagnaveri er rannsókn á mannsheila í

miklu magni af upplýsingum um mannsheila í var safnað saman og gert af honum nákvæmt líkan í tölvu svokallaður stafrænn tvíburi þarf til að keyra líkanið ef að þú býrð til líkan af heila þá eru gríðarlega margar breytur sem

í þetta hefði nú kannski fyrir nokkrum árum verið talið ómögulegt að gera mjög hröð þróun í gerð hugbúnaðar hefur orðið til þess að hægt er að gera tilraunir með reiknilíkani í stað þeirra sem áður voru gerðar á dýrum og mönnum markmiðið með þessari tilraun er að finna meðferð við geðklofa líkt er eftir aðstæðum og gerðar prófanir sem erfitt getur verið að gera á sjúklingum í þessu tilfelli þá er verið að

að réttu staðina utan á höfðinu til að senda inn til að hafa áhrif á þetta sérstaka svæði í heilanum fyrstu tilraunirnar sem voru keyrðar í

í byrjun árs lofa góðu þessi aðferð við að herma ástand heilans og og finna meðferðir út frá þeim

núna fram undan eru bara frekari prófanir og næstu skref við munum sjá líklega á næstu misserum vonandi leiðir af sér einhverja byltingu á sviði geðklofa depurð og þunglyndi eru viðfangsefni allt sem er frábært sem er frumsýndur í Borgarleikhúsinu nú

allt sem er frábært og

hvernig tengir þú þessa miða við sýninguna verkið fjallar um mann sem er að gera

fjallar um mann sem

allt sem er frábært og það er eitthvað við þetta verk

þegar maður fer á klósettið

ríkissaksóknari og verjendur vænta sýknu í Guðmundar og

málflutningi í endurupptöku málsins lauk í Hæstarétti í dag búist er við því að

fellibylur skelli á Filippseyjum á næstu klukkustundum þá hefur fellibylurinn Flórens valdið miklu tjóni í Bandaríkjunum veiðigjöld munu sveiflast eftir afkomu útgerðarinnar sagði sjávarútvegsráðherra á Alþingi í dag og boðar frumvarp um þau um mánaðamót þingflokksformaður Pírata undrast að ráðherra geti ekki sagt hver veiðigjöld króna í skuldabréfaútboði félagsins sem lýkur á þriðjudag tilraunir sem gerðar eru með líkani af mannsheila í geðklofaástandi í

hér á landi hafa skilað góðum árangri þær leysa af hólmi prófanir á mönnum og dýrum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 við ætlum að segja þetta gott að sinni vonum að þið hafið það sem best um helgina veriði sæl